ayam ni jugo biso ngenalin tuan nyo kek mano, ayam ni termasuk hewan yang pintar biso di bilang ke begitu, dio tu tau tuan dio dengan caro dio nengok, dengan memori dio, banyak lagi caro ayam kenalin tuan nyo tu, suaro kito, ukuran, warno dari situ jugo biso dio kenalin tuan dio, caro ayam nengok ni, baik jugo mampu dio nengok nengok bidang warno yang luas, termasuk jugo sinar uv, dio jugo biso kenalin ayam lain lewat suaro, lewat suaro dio biso kenalin kawan dio, tuan dio, ingatan ayam ni biso dibilang bagus, jugo dio bisa tau siapo-siapo bae yang pernah berbuat baek dengan dio, nah ayam ni jugo tau siapo-siapo bae pernah berbuat buruk dengan dio, dak elok dengan dio, dio ingat tu, memori ayam ni jugo baik nian, dio biso nyimpan informasi tentang muko manusio, walau ayan ni suko be telok basing, dio ingat dimano dio letak in telok dio, dimano tempat dio betelok, misalnyo kito punyo ayam, tapi sering kito pukul, dak kito kasih makan, dak kito rawat dengan elok. <hesitation> hati-hati bae ayam tu ingat di perlakukan kasar makonyo kadang ngapo kito kalo habis mukul ayam tu di lari ketakutan, nengok kito dio dak mau dekat, dipanggil dak mau datang walaupun udah kito kasih pancing-pancing dengan makanan, jangan jadi, jangan mentang-mentang itu ayam kito kasar samo dio, di jugo perlu disayang.